<noise> nima shiƙo shina shina shaw shan shaw gbutti sheeno̱ shikno̱ ne maa shiƙo wu mo̱ɗɗo̱ karijeeno̱ ɓang wu ƙoomo̱ a gbuttisheeno̱ shikno̱m ɗoi wucciinamo̱ jwal wuciina wuciinai shin wuciiina shin walai i ƙoomo̱ i-i mo̱ɗɗo̱ ke maa ciiƙo mo̱ɗɗo̱ ƙe maaa ci ciiji mo̱ɗɗo̱ shikko ta diya̱a̱a ni tii ta ɗiya̱a̱ni ta yu bang.k ƙe penukƙo ciina mo̱ɗɗo ta diyan ta ɗinka̱a̱ni ƙa amno̱no̱ ƙe maa ciiƙon u maa pattuƙon am lo̱no̱ maa dingkuo̱on wuciina ndang rwaa shaabi ndang nyu ba̱ang maa yiiko bang to ke ma ciiƙo kira diya̱n tai wai ɓang shikk. ƙe maa yiiƙo ɓang shikk kuma, aƙan we shir diya̱m ta gagurƙom gbattuno̱ mai gbattuno̱ mai buhu mo̱ɗɗo̱ ƙamma buhu shaw, ƙamma buhu ƙoomo̱ ar diya̱m ta damuƙom ƙamma w jura ƙamma gappa ar diya̱n ta danuƙo no̱ng gbattunanim.